Барои ман укулеле рамзи ҳавои гарм ва таътилҳои баҳрӣ аст. Овози укулеле сабук, ширин ва шод аст, ки гӯё баҳр ва офтобро бо худ меорад. Ин асбоби мусиқӣ бештар бо ҳусни табиӣ, хурсандӣ ва лаҳзаҳои ором дар соҳил алоқаманд аст. Вақте ки овози укулеле шунида мешавад, ҳиссиёти сабукӣ ва шодобӣ дар дил пайдо мешавад.